Mopo nana'ak a nutrisi karna ala tao dook a no suhu a talalu matua boema ala urai nana'ak a nutrisi ho ela nana'ak protein na supaya o ao pam ma ana serap nutrisi no lalai.